Bolalarda jismoniy faoliyat odatini shakllantirish, rivojlantirish uchun dastlab ota-ona <hesitation> o'zi bu faoliyatni o'zida shakllantirgan bo'lishi kerak. Farzand buni ko'rsa u ham qiziqa boshlaydi va shug'ullanishga kirishadi.